मेरे में मार बौल्डेन दहरडै उसी कौरीज में मंदिरदास बगवान काजे प्रशाथ चड़ावीज। अते मार सूबुदोष्ट काजे भूळावीन हमन सूभु केक काटस्व ने होसा कौरीन। अते मार जन्मदीन, बौल्डेन काइं केकने काटिन। मैं सुबुंग आपेज मैं सुबुंग कोरेज।